المتاحف المفظلة عندي هي المتاحف التاريخية، على خاطرني <hesitation> على خاطرهم يعطيونا فرصة معنتها باش نتعرفو على الحظارات القديمة، والثقافات المختلفة اللي احنا ما عدناش فيهم، <hesitation> حاجة تكون ممتعة للي خاصة خاطرها فرصة باش نستكشف معنتها الآثار والقصص القدم وكيفيش كانت الحياة في العصور القديمة وكيفيش تطورت الشعوب.